<noise> Haky e!Da vaovao <noise> koa aza zay. Fe laha misy izay da mety ho hataony atetin'ny biby egny ny tagnany ahafahany mahalala <noise> oe ino gny raha manjo agn biby io. <noise> Mety gny masondreo avao gny mifampijery dafa hainy hoe <hesitation> izao gn gny raha mahovoa an biby ty. <noise>